Ngu ñaa̱ chu̱ xi sasíenjínna xi tsakjuan tsúkju̱a̱n, sá ku̱ni xi ye̱ba̱ ngua̱ chokjúán minchajkúnna xí kuine̱, nindú kjúán cho kjúán, ngua̱ sá ku̱ni xi ye̱ba̱ ngua̱ maa̱ kjiniená maa̱, a̱manga, a̱manga mijkunñané sá ski̱ni̱e̱nanée̱ kisjnajín ku̱a̱ndáñá tsi̱kienná tsén chji̱ne̱ jkijín tsén sá ku̱ni xi i̱bi̱ne̱ a̱manga, a̱manga mijkuannée̱. Sá ku̱ni ñánú tjen ngijñá, tjen ya̱bétsúngi, kikju̱a̱ ndá ndá mitjájmieanée̱ a̱nda nga, a̱nda nga ike chokjúán chu̱ba̱ne̱ kua̱ maa̱ kjiniena chúba̱ne̱, chu̱ tsi̱e̱n sá ku̱ni xi ku̱ tjíán sá ku̱ni xi tu̱ ndi yée̱ ni̱ma̱nanée̱ tu̱a yaíkjúaña ñáa̱ xi ñáa̱ xi jchán ñaa̱ xi jchájínne̱ ngua̱, ngua tu̱a mijkuanee̱ nga chokjúánne̱ tsakjuan sá ku̱nia xi anne̱ nga chokjúnne̱ ngua̱, ngua̱ ikee minchájkúnnanée̱ a̱ta nga maa̱ kjiniená, kijnajín ku̱a̱ndáñá kijnajín, gua̱ sá ku̱ni nisienba̱ne̱ te̱, te̱ minchájkúnná sá ku̱ni nisienba̱ne̱ a̱ta nga ikie ngua̱ xa̱ sín ku̱ ni xi nisienba̱ané ngua̱ ya̱ní kásungíji sá naxti ya̱ní kasungíjin sá, sámenú tsajmí xi nchajkúnané kua̱ betsu̱jin sá ku̱ni ni̱ji̱n bétsújin, cho sinnée̱ batijín síku̱ tsíxtíé sá kuinia ni̱ji̱ba̱ne̱ askan cho fajtá ya̱ Ya̱ ikie bendu̱ñane machjénná ngua̱ tu̱ tjinní nga ku̱a̱néjuan tsajmí ntjíéba̱ne̱ a̱ta nga tsajmíba̱ xi machjénnanée̱ nga cho kátsixáa̱ xi nisienba̱ chosín. Nga ya̱ní nga fasien kjíén nche̱é kjíen, kjinie sa chju̱ti̱ nchaná kjinie tu̱ mínú xi sa, sá ni̱ñu̱ sáminú, tu̱ minú xi nchananée̱ ngua̱ kjinie sa ku̱ni xi nisienba̱ne̱ ñú jku mantji̱e̱ xi nisienba̱ne̱, a̱kui kju̱a̱ ikie cho sinníne̱ kua̱, kua̱ tu̱ tjinní nga, nga ikie miyutjengia xí nisienba̱ne̱, ku̱ sa majín timaíchjáa ngú míxtunne̱ átakjinie kua̱ nga xa̱ sín sá ku̱ni xi nisienba̱ne̱ cho sínné, ní ikie batujín tsjie chu̱ba̱ne̱ a̱ kui kju̱a̱, a̱kuikju̱a̱ sasíenjínina sá ku̱ ni xi nisienba̱, batu jku xáa̱ sine kua̱ kabatie sá xu̱ju̱n kábatie, kákjinie ngátsi kátsíxíi̱ ngátsi ngua̱ bie kjíndi nísienba̱ne̱ cho sinné, nga xi ku̱e̱jkú ngatsi sá ntsja̱ sá xi kjúán xi ma, ntsja̱a̱ xanda̱ ngátsi kabejku nísienba̱ne̱ kua̱ xa sinnée̱ a̱kui kju̱a̱ ikie, a̱kui kju̱a̱ ikie matujín sasien sá ku̱ni xi kui chu̱ba̱ne̱ kua̱, ngua̱ ikie tjín sá ku̱ ni xi mía̱ nitja xáya̱ne̱ ni̱a nga te̱ mijkua̱ñá ni̱ísákuine̱, sasíénjínna ni̱ísákuine̱ a̱ta nga maa̱ bíéná xi chu̱ jchanné kua̱ kij, kijnajín mandáñanée̱ a̱kui kju̱a̱ni, a̱kui kju̱a̱ni i̱kee I̱kee ngua mixútje̱ngiá sá ku̱ ni xi kui ngatsi chu̱ba̱ne̱ ku̱a̱ a̱ta subá ikie, <hesitation> chu̱ tsi̱e̱n mixúanée̱ kua̱ sa kuni xi nisieba̱ kua̱ tsi̱e̱njín tu̱a, tu̱a ikie xa̱ sinée̱ sa ku̱nia xi nisienba̱ kua̱ sá ku̱nia xi nitja xáya̱ba̱ maa̱ bíéná maa̱ kua̱ yaíña kú kjúá iñáne̱ sá kui ñánia xí ñu tsíée̱n ñániá kukju̱a̱ni ku̱a̱sin íkie, kui kju̱a̱ ku̱a̱sín ya̱ tsakjunia ikie chu̱ba̱ne̱ kua̱ sasíénjínna. Ngua̱ ñáa̱ chu̱ xi sasienáne̱ ku̱a̱sín sasiena sá ku̱nia xi ni̱sie xi na̱tsíé xi xi ikie xa̱nda̱ ngua̱ suba sasienná, ku̱ni xi xa̱nda̱bane̱ kua̱ nga ma chiniea xí xa̱nda̱ba̱ne̱, chokjúándéne̱ ya̱ se̱ kátukjá ya̱ se̱ líjchí kjúán, sasienná níkjíéñá chokjúándéne̱ tsú tsúba ya̱a ikee líjchí kjúán kua̱ ku̱ni xi indi nátsiebáne̱ kua̱ te̱ batujín tsie ñánia kúénda̱ ne̱sákuine̱ a̱kui kju̱a̱ chokjúándene̱ a̱ma sasienane̱ kua̱ kua̱ ike minchatjíéá sá ku̱ni chu̱ba̱ sa ku̱ ni nga tu̱ xka̱ní ku̱i̱jnchíá ku̱a̱kji̱e̱n xinchaá xi kjúán xi ma, nchakjinieba̱ a̱béni nchakjíenba̱ sá ku̱ ni xi na̱tsiebáne̱ kua̱ kúáane sá ku̱ ni xi, sá ku̱ ni xi ni̱sienba̱ne̱ kua̱ kjíén na̱yu̱ kjíenne̱ a̱kui kju̱a̱ sasiennína, kua̱ chu- tsjiene̱ tsén i̱kie xa̱jín sín sa ku̱ni xi kui, xi kui chu̱ba̱, a̱ manga A̱ manga sasienáne̱, tsjie chu̱ba̱ne̱ kua̱ a̱ndaa̱ ke sa ku̱ni chu̱ba̱ne̱ xi ikie sasinná sá ku̱ni xi ikee na̱tsiebáne̱ kua̱ kjíén na̱yu̱ kjíen ni̱jmíe kjíen, kjíen michañá mínú xi ku̱a̱ kjiniene̱ kua̱, ngua̱ sa ku̱ni ni̱sieba̱ne̱ a̱béní ngu kja̱ndie sáju tiníkjíéán timinchaña mínú xi sasienrá kjinie ni̱ísákuine̱, a̱nda sá ku̱ni xi xa̱nda̱ba̱ne̱ ma chiniea xánda̱ba̱ ma chinieá kui kju̱a̱ sasinínané bentjíéa. Sá ku̱ni xi chu̱, xi xa̱nda̱ba̱ne̱ ki kju̱a̱ni sasiennína ngatsi xi na̱jñu̱ ngatsi subá chu̱ machiniene̱ kui kju̱a̱ sasiennína.